To <hesitation> kande pasehatiki <hesitation> tumai <hesitation> buah buahan dikande eh <hesitation> susinna <hesitation> semangka, jarru <hesitation> <noise> buah naga <hesitation> buah naga sola ehh ah <hesitation> wai wai kala wai kaluku itumai di iru. Sula kandeki <hesitation> utan utan di tujulu kampong dinasu ya pu malabbu kaleta tu. <hesitation> <noise> <hesitation>